Finatawa farase hen yide lamadee woɓe kaseene dun ana jeya e kulee ko ɓe jiɗi e ɓornaɗe wesgaji hen. Ñaanduuji maɓɓe duu so a ƴeewii, ko jaalii fuu yo ñaanduuji tekkuɗi. <hesitation> ɓe yimɓe non, <hesitation> jimi e bomi kaa, ɗun kaa kamɓe njeyi.